Yara énukuréén nijoow ilobul mara yo. Ēnukuréno énukuréén ébajé épayo énukuréén sén naligénool waamé naŋarr narooŋ. Nang éñaru sénaligéén aléhol boot bujing, érigee ho nak aligéén aléhol gawaaj, aan fanahol ho nak aligéén aléhol éjoow, éjaméén ho nak aligéén aléhol ma nujumé ukaan nuŋa nurooŋ. Ēnukuréno énukuréén némimi binak ébimé burooŋ nogoor naléhol béganol burooŋ bara duniya.